Eyina he na bhe bhaiso. sa hera haipamo. sa ra je hakubho bhado don bharace ja ahura ba kubho bha bumei ita sa ofar himeme anyi bha haida kwen kwen sa azena ara bhimai firee sa akpa. Obvazi so ova ovaana sa ofak sa azizira ahong bhose fere sa bho ohum emoe ara bha ohora. Owang efa ja onoo ohumo onang ukpom hora. Eyina hena bbe bhaiso sa hepibhapebo himeme anyi hoyina abe ara ejoii ọ, efa ara ejo bha yina hiboahithom sin so oja so far obhazi sa azang bha heyoo